शंखा कहनको बो प्रति अविश्वास होनो हए कोइ फिर आदमिके विचमे शंखा उत्पन्न होनो कहनसे बो प्रतिको अविश्वास पैदा होना हए । जब हमय अविश्वास अथवा वो प्रतिको भरोसा उठत हए तव हम बो ब्यक्ति प्रतिको शंखा उत्पन्न करत हए । जित्तो आविश्वास हए उत्तो शंखा उत्पन्न होत हए । शंखा खानको इमान्दरीता से दुर होनो हए । जब इमान्दरीता नैया तव मात्र शंखा उत्पन्न होत हए । शंखा द्वोन्दको एक जड फिर हए जा से द्वान्द निम्त्यानको कारणफिर हुइसकत हए । शंखाके कछु सकारात्मक पक्ष फिर हए शंखा से हमय नयाँ और सतर्क्ता अपनान को डगर फिर दिखात हए । पुनः जाँच करनको अथव पुनः निर्णय करनको क्षमता पैदा करात हए ।